Ñy raha raiky nisy aminy ñy tantarany sirlanka moa: ñ'aly antraño taminy ñy tao telo amby valopolo no sivanjato no ñ'arivo ka hatr'aminy tao sivy no roa arivo, nifanaovany ñy gôverinemanta <shushes> Sirilakin noho ñy gôverinemanta tigiratamily, io al'io niteraky ñy fihenjaña arapoko, arapôlitiky teo aminy ñy <shushes> sihala, vondrompoko maro añisa <shushes> noho ñy tamily, vondrompoko tsy maro anisa.